Ireto ny- avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny boloky: ny boloky dia manana toetra iray izay tena mampiavaka azy izay atao hoe hafetsena, izy ireny dia afaka mangala-tahaka feom-borona maro ary koa afaka misioka de afaka manao feo an'olona koa izy mba hahafahany manafina ny talentany.